जब आमे मछी पकडू तबसो एक्याहा दुइ दस के भीतर फ्रीज़र दो राखनी चाहिये। और सो एक दुइ दस के भीतर फ्रीज़र दी राख पाए तब सो तीस दस लोग खराब होंदी ना क्ले भी आउ मछियाक खाए सोको बानी भी सूको जब सो एचे दस लोग खराब ना होए तब सो बानी भी सूको ना सो खराब होए ना सो खणक टेस्टी हो।